Nika ma musiau au hiya aku bapa na musia akui nana musia lame atore secara keluarga lami lokone tolan. tolan supaya musia mati nusua di amirana ma laku kehormatan la tapi kalau unama naka talalu mewa kuate una sederhana manta au una leka aku kemampuan au una pokonya dimana aku kemampuan lai apama imaae ha lasu la supaya naka au una mewa kuate karna keadaan sakarang ini imitiwa kang idi tai bisa ha nika pea imama lako halamate hise dumae. dume pei mama lakuna acara ma sederhana manta soto samanta naka talalu mewa. mewa kuate sotou samanta laku tena una paletama ite una rupai dua pi. rupai tidupi iria majelis nikome ha pea ama laku mati kau pea lakue cara pea ma laku au eu halamate husee aku unda. aku undana nae mana musia ye musiae tiko laku matie pe imama ha laku ami tuae. ami tua sama samae tue sama. samae pea laku acara pasala ameu. ameu samasir pake pi Ria ameu ria resepsi pi ami saisandala miu ria resepsi amiu rame. rame mi sae tase. ameu rame. rame alaka miu loko. miloki rea acara nikome ah supaya niko amerina kehormatan tapi kalau amita eu rame. rame nanti taine kehormatan jadi lebae aminahia duma sama. samai hidia akune nanamusia aku bapa namusiae supaya ameu sama. sama supaya na kehormatan na kami supaya musia husedia mudi mama cari iya intola meti pantawe intola haima manta mam ha pea ima ma ha lako au tana lapo <hesitation> ember rau upohoi. pohoi pea wasumido asido pe lakouse uae lalan au huse. use lalanue ause. use lala ma pea lakou nonton acara. acara pesta hane isaae acara kawen uma. acara kawen mama mat loko hane isa ama ame lane isaa iloko ami nonton ami nontonmama pea laku ina pito mama matuna pestaa una pesta imama pea laku dea late ola una toa pai mama tape laku mateo pae kio antar kamana nu tee kal niko mana undana na barsia mar pae nabarsia pe aku mei wei lai mamaa ajakmi pasinido mepasinido pe mam acara sihana isa keduke acara use au sama au sama te undang ma mikeu Mikeu ma rea. rea. rea. dua jam milai. milai mama talou siu undanga e menyusul keduke mekeuke se acara hanisa akeduke acara emama ama te cara tahalil, tahalil mama pea loko mati loko mati tahalil ma ria. ria. ria dua jam atau satu jam ha pea lakmati weila mati welai mama teu lo mate halapise ekeduke re acara haane isake dukee acara hanu isae mamaa celai seistirahat paa lako pito mat lambat kehiya mati bakumpulee mati baku kumpul mama ria niko ria iya musia lia una au rei au weja sanikome sio wala pise rea acara niko me ha pe emama laku istirahat teistirahat mama pea laku pea